ईद पियानो बेरंग सुनचयो बेरंग, आंगु हदौ आकर्षित लागेच। हदौ संगीत वाद्य निच, हदौ दुनियाऔ मानवता संगीत ऊ जोढेन्नो मदद लानच। पियानो ईद वाली औबल संगीतमय बनयैमो मदद लानच। पियानो आकार, पियानो ध्वनि, पियानो जटिलता, चेई आंगु आकर्षित लानच। पियानो खिखी ग उत्साह महसूस लानच, रोमांच महसूस लानच, शांति महसूस लानच। शांत रंग सुंदर संगीत दुनिया ऊ प्रवेश लान्नौ वाली शांतिपूर्ण अनुभव पौरयातो। सिखेन्नो ली वाली चीज पौरयातो, संगीत ऊ थियोरी, संगीत ऊ अभिव्यक्ति चेई वाली औबल अनुभव लानतौ।